Miin kam ndikka mi yaha, mi raara ko mi yiɗi, mi jannga-ɗum e juunngo am, mi sooda-ɗum, mi yoɓa, komi soodata kuuje nder intanet, ngam sooduki to intanet kam, ɗon wonna wakkati, nden boo foti ɗum waddane huunde feere nde nanndaa e huunde nde soodu-ɗaa, sey ta wonnii wakkati maa, a tokkii proceses ko hewta kooritaa-ɗum, ɗum wartiranee booɗɗum ɗum ngiɗ-ɗaa.